هلا، أنا عارفة أنك تخافين من ركوب الطيارات! بس خليني أخابريك شيء: الطائرات مصممة عشان تكون جوية، ومجهزة بأحدث التقنيات، يعني تقدرين تجربين تقنيات الإسترخاء، والتنفس العميق والإستمتاع بالمسيقى المفظلة في الرحلة عشان ما تخافين. كمان فكري أنك بتوصلين لمكان جميل ووجهة جميلة ، ويمكن تقدرين دأيم تسافرين، بكون معاك كل الوقت بس لا تخافين.